Köögiviläq tulõvaq ärq mõskõq, sis ärq kuuriq ja ärq tükeldäq. Sis panõt panni pääle ja õlli kimmähe ka ala. Ja maitsõainit ka pääle, kas sis suula kimmähe, ja sis panõt ahjo katõsaa kraadi pääle umbõs ja küdsät nii katskend, kolmkend minotit.